اشوف انو لاا الحياة تكون اسهل لمن اني اتقدم بلعمر لمن يكون عندي بنفس الوقت نظام اني اتبعه ايي- لحياتي لأن كلما اتقدم بالعمر كلمن يصير ليا خبرة اكثر عن شون اتعامل ويا مشاكل حياتي اكثر.